Un soponel, nuna camisa con botonis que vain cosíus i encaxan n’aujerus del otru lau. Enos espantalonis puei sel con corriera.